أ <hesitation> أعتقد إنه لازم يكون في توازن بين الإثنين ، النمو الإقتصادي مهم لتطوير البلاد وتحسين مستوى المعيشة، لكن الحفاظ على البيئة بعد شيء أساسي، إذا أهملنا البيئة راح نواجه مشاكل كبيرة في المستقبل فالمفروظ الحكومات تشتغل على تحقيق نمو إقتصادي مستدام يحافظ على البيئة في نفس الوقت.